de ndadi ngaha ompo dema tenggo podae karawi de nuntu podasa <hesitation> watir wauna lao rero nuntu sa ni ohap wau nuntusa pangaha oha ke wati loam ngahas spao sih kalo karawi ma ma semba lo samparo sampuru tangki nggahi mu ma ngahas sa pao dema made rome ni ompon caru poda de ngaha sapingga na'e tamba li kai ja hanggun ese wawon ka de bauma wotun oha de bune wotu doro pahupar lenggo na na <hesitation> kalom re imbim rom dou ese rasa ka de lo'i katenggo romo kai de lo'i sabia ku si paidar lu'u kaim supu ede ku nggahi doum tutua ka de nuntu poda sa poda nggahi ede ni paida lu'u kaim supu nono ku lo'i sabia ra kiru be kombi lao kiru ndede ro mu <hesitation> inar mene ku ese rasa kani nuntu sa pa memamng romo waur buktikana <hesitation> lo'i ede re wati lu'u romo kaim supu eda ku alu mu tio romosa karawi romo dou ngali ese rasa de lain karawi sih pahupar ne'e menan ntaur wara to'i na hadek wekin nuntusani karawin de pala alum tenggo <hesitation> tenggo kai sarumbun de tenggo lo'i ede waura de kombi jap lo'i ede re wara lo'i sabia wara lo'i wara lo'i li ta ari ede li ni lo'i au kombi ngaran ti ja badek ede Nah nggori ede lokir tenggo nggori karawi de ta lokir tenggo li peker au lim ka oi niwa lao dolu janga mbojo kusi na oi niwa lao dolu janga mbojo ke nadi kacampo sih kacampo ku nggri ede tau dei gala ka nono skali raka par <hesitation> made ma nonos lo'i ede re na wou ngoru romo alum nono samada ku dolu pala alumu mboto hasial na dei oi niwa lao dolu ede lokir tenggo tenggo peke ra huri raum de paidar ngaham liro ka harus nonom lo'i ede sih ruana nggori ede ma lokair tenggo poda nuntusa kalo nggahi dokte sa bune nggahi dokte gani rau da re lokir nuntu sa <hesitation> secara ilmian de nggahi de nggahimu janga kuni porotein nuntu paidar lokir tenggo pala alumu <hesitation> ta bai bari mu porotein ede re nggahimu na mbotopa protein <hesitation> dolu janga mbojo ede si ruan nggahi dou mbojo ede de <hesitation> bandi kaisa porotein dei hi'i janga ede ni ompo na lalao wali sabua wali malokir tenggo poda karawi de <hesitation> lo'i ma caru poda de nggahi mu oi niwa pap bune sejenisa Lo'i sabia ande ni pala lo'i sabia ma ulu kande wati tara tamba kai oi niwa sih <hesitation> lo'i ake ke ra tamba kanari ja oi niwa nggori ede re lowi sih lowi lokir caru paidar pa'i poda ni lowi na kalo ndadi ru'u ando toto'i sa <hesitation> lo'i sabia ande re watip tenggo sarumbun sih ampon caru poda kampuja ku sih ampon tenggo poda alum kampuja ka ruan lokom da terima oha ka na lu'u kone saroa ish waursa nono lo'i kampuja ka de poda romo na ni na lu'u romo saroa waursa roa waursi ntuki hido mu na de <hesitation> waur iu ja sakali de ndawi lopa ma ina inan ntua ka ndawi lo lo'i sabia la'o <hesitation> hanu ka ausih ngara na sabua de <hesitation> ro'o hanu ku ngara na waur nefa de wi'ir wau nefa de <hesitation> kampuja de re loa ndawi kandede lowi loi kacaru podae caru nggahi na rama kani pala waupar nono na pa'i sih nggori nono lo'i ede re loko ma da ca'u tarima oha ka de ra kam ede nggahim tiba tiba eda taho oha ka bune edak masa sakinga <hesitation> efe lo'i kampuja de re pahupra hanu na auru sih lo'i dokter ma co'i Empuru juta juta rau ka tiara ha tiara hanu bandi kaisa lo'i sabia ede ni pahupra caru ngaha ka baumo oha de nggahimu bau ngaha dawara uta rau baum ngaha kai sia rau pahupra ca lampa efe lo'i de